افضل انو ما اكون مضطر للنوم اكثر، لانو من قعدتو هاهيه ، من غاح انام أكثر مضطر يعني ، غاح يصيغ عندي بجسمي كسل كثيغ، وغاح اعود نفسي عالكسل ، فهذا الشي بالنسبة اللي ما ارغبو